<hesitation> Ìzi, izi, ízi màa ɔmi fìnɛ búá ízi le màa ɔmi fìnɛ <hesitation> ɖi bubutu wuà ni, ɖi bubutu ìzì <hesitation> gbã bo wuà nɔ̀ɔ́nyi. Kíní ɛɖí ówò nì bɔ̀nɛ̀ bu za zã sã. Bu yize iku nélèe sã. Úni ɛnɛ́ àámi <hesitation> bùyòvoè bu kɔkɔ úni <hesitation> gàzé máaké ɖì iɖutu geglea ani úni ká ònyo, nélèe <noise> bèe yize iku tòo blù ɛnɛ́ àámi úni bɔ̀sìkplà okpòo àni <hesitation> kíni úni bàa kpalini sílvà <hesitation> ìgò ìnyi le nó nyoà eli ɔmi fía tutuutuú. Úni sú sílvà ówó ba kpalíà. Ú ɖi iku máaké no sòwa àlɔ. Káèè ówò nàmi ɖi ízi <hesitation> ɔ̀nyiìzi kíni ɛɖí nyòo ámi blù. <hesitation> gàzé nì sílvà búnì bòo sòwa kíni búá ɖí màa ɔmi fìnɛ elì. Ízi màa ɔmi ɖò ni bògò áni màaké bèé ni ɔ̀nyi ni wu, bù zá baniìà oso ɔlibɔfɛ nélèe úni ɖi ɔ̀lɛ, ɔ̀lɛ nyòo bàáa si ínɛ̀ lèe bàá wi. bà só bɔ̀sì nèlèe ú nà zó gunù fɛfɛ́ kini ówò nì bɔ̀nɛ̀ bu zé si. <hesitation> Sìlvà nì gàzéè máaké ɔmi zá kpalíì, ìnyìɖò ìnyi ɛɖi nyòobìà, úni bùyòvoè ílɛ ɛɖi nyòo bìà kìni búá ówo ba kpalí, <hesitation> kíni búá lèee, kìni èle ówò be yize iku ɛnɛ̀ àámi blù bàáa li bɔ̀sì áyiti nélèe fàá bàáa yize <noise> iku nélèe, mìnyé màa ówó be yize nì ákáka nì iku wèe màa ówò ba báni ɛnɛ́ àámi nélèe ówò be yize nìlɔ ɖi ni ù fana gegle blù ìgbɔké ízilɛ nyì sã màa kayi á ná ɖɔ̀ bàni ízilɛ áni màaɖu kàɖi èdi unyegbinyo nélèe tè ú nà ɖuɖu ányi ku gàké ɛnɛ́ àámi àni tà nù oɖuɖu elíì úni sú ízi nì sìlvà nì gàzé úni ɖi iku màa ówo fínɛ ɛnɛ wàa.